जंगल के सब्बो होशियार जानवर चिंपांजी होवे। ओ हर इंसाने जैसा चलेल फिरेल। समुद्री जानवर म सब्बो होशियार जानवर। डॉलफिन अउ व्हेल होथे। एकर अलावा हाथी। चूहा अउ कौआ मन होसियार होथे।